To a zamani bwe banjunge na kafin mwo na nawiyeri ya mwa bum, bub kako mwa bub tiyeu cho chumwo ya, ya mwan me tebchebo kange nobbo loh chembo, mwo ki to, mwo to bibwe ninne mwe ti chwii mwan na, to chi ya nyi nenki bo mwo bubtiyeu mwon ka tombo taar, ba yan mwa ka tambo ta'aretiyu lokaci mwon nau mwan biya dikero yilan na tebbo nuwecheu to tebbo luwecheu mwan biya mwan ditiri dike chiya kwob mwen dilati, yambo chuwo mwo na bibwe che ki chwi ki, yabo, oo, tukache a bwo chinen kwamer, tukache cho chuwo wuro lokaci nawiye mwo na ya lan lo mwo no tu fwer di, no bou bwomdi to chin yoman nawiy bwan na wonyo mwan chum tan kabanbo chiko la mwo fara biya ka nandorego.